هوايتي المفضلة هي التصوير، أحب أصور الأوقات الجميلة، والطبيعة لأن التصوير يعطيني فرصة أرى العالم من منظور مختلف، فكل صورة تحمل جصة أحب إني أشاركها مع الآخرين، و كمان أحيانا أستمتع بتحرير الصور كأنني أخلق وأرسم لوحة فنية جديدة بديعة الوصف.